sem dvelja í yfirfullum flóttamannabúðum í Grikklandi skaða sig í örvæntingu og berja höfði í gólf og veggi segir íslenskur starfsmaður lækna án landamæra hann líkir ástandinu við helvíti á jörðu innanlands og millilandaflugi hefur verið frestað eða aflýst í dag vegna veðurs mesti

verður á suðvesturhorninu Suðurlandi og við Faxaflóa milli átta og ellefu í kvöld

ríkissjóður verður rekinn með halla á næsta ári og horfurnar eru verri en í fjárlagafrumvarpinu í haust segir þingmaður Viðreisnar útgjöld ríkissjóðs hafi verið aukin of hratt undanfarið lögreglan í Malmö leggur nú allt kapp á að finna árásarmenn sem skutu fimmtán ára dreng til bana og særðu annan lífshættulega í gærkvöld loðnubrestur annað árið í röð gæti neytt Fjarðabyggð til að draga saman í rekstri sveitarfélagsins fyrirtæki urðu fyrir miklu tekjutapi þegar vertíðin brást og heila milljón vantaði í launaumslagið hjá

gott kvöld íslenskur starfsmaður lækna án landamæra á grísku eyjunni

segir að flóttamannabúðir á eyjunni séu helvíti á jörð börn noti hnífa til þess að skaða sig vegna angistar og hræðslu árum saman hafa borist fregnir af hræðilegum aðbúnaði í flóttamannabúðum á nýlega varaði mannréttindastjóri Evrópusambandsins við því að stórslys væri í uppsiglingu ástandið hafi versnað enn frekar síðastliðið ár Finnbogi Rútur Finnbogason hefur dvalið á undanfarna átta mánuði þar sem hann starfar fyrir lækna án landamæra

helvíti á jörðu það er ekki nóg að borða það er mikið um ofbeldi og lítið um öryggi flutningur til meginlandsins stöðvaði eiginlega algjörlega í sumar þannig að hér festast flóttamennirnir ástandið er sérstaklega slæmt í

segir að aðbúnaður þar sé langt frá því að vera mannsæmandi þetta eru herbúðir sem eru byggðar fyrir

þarna eru núna meðal annars eru aðstæðurnar ekki bara of lítið pláss og sjúkdómar heldur hann segir að barna sé síversnandi vandamál börn noti hnífa til þess að skaða sig vegna angistar og hræðslu og berji höfði í gólf og veggi flest séu þau fórnarlömb stríðs sem áður bjuggu við eðlilegar heimilisaðstæður grísk yfirvöld hafa verið treg til þess að grípa til aðgerða fjöldi hjálpar og mannréttindasamtaka

er með starfsemi á

jafnvel þótt starfsemi yrði aukin það yrði ekki nóg grísk yfirvöld hérna sér stóran meirihluta af því sem við og

þetta ástand mun ekki breytast á næstunni og mun eflaust bara versna mikið hvassviðri gengur nú yfir landið og

appelsínugul viðvörun er í gildi fyrir Suðurland og Faxaflóa í kvöld spáð er suðaustanroki og rigningu með vindhviðum yfir fjörutíu metrum á sekúndu við fjöll í slíku veðri getur verið varasamt að vera á ferð og auknar líkur á

á veginum undir Hafnarfjalli nú síðdegis náði vindurinn þrjátíu og sjö metrum á sekúndu í

veðrið hefur haft veruleg áhrif á samgöngur einkum flug Ingvar Þór Björnsson fréttamaður það er búið að aflýsa mörgum flugferðum í dag jú hér á Reykjavíkurflugvelli er

en hafa borist tilkynningar um tjón eða ökumenn í vandræðum björgunarsveitarmenn í Grindavík voru kallaðir út á

í kvöld en suðvesturhornið er að taka versta skellinn

átta og tíu ellefu í kvöld

við höldum áfram að fylgjast með veðrinu á

útgjaldaaukningu sem þegar var orðin of mikil segir þingmaður Viðreisnar hann segir að of hratt hafi verið farið og að ríkissjóður lendi í og verði rekinn með halla á næsta ári stærstu einstöku útgjöldin samkvæmt fjáraukalagafrumvarpinu sem birt var í gær eru sjö komma sex milljarðar til Ábyrgðarsjóðs launa vegna falls WOW

og fimm komma fjórir milljarðar til

að bæta afturvirkar skerðingar til ellilífeyrisþega sem Landsréttur dæmdi ólögmætar

g Harðardóttir Samfylkingu sagði í kvöldfréttum útvarpsins að óásættanlegt væri að þeir sem treysti á greiðslur almannatrygginga skuli ekki fá kjarabætur í fjáraukalagafrumvarpinu á sama tíma og lægst launaða fólkið hafi fengið sérstakar kjarabætur Þorsteinn Víglundsson Viðreisn segir að miðað við versnandi efnahagsforsendur á árinu komi frumvarpið ekki á óvart það

að aukast um fimmtán milljarða til viðbótar við útgjaldaaukningu sem þegar var orðin mjög mikil á næsta ári sé svo spáð minni hagvexti en áður hafir verið gert ráð fyrir þar af leiðandi eru verulega breyttar forsendur fjárlagavinnuna fyrir árið tvö þúsund og tuttugu frá því fjárlagafrumvarpi sem lagt var fram í haust og við sjáum að afkomuhorfur ríkissjóðs á næsta ári eru að versna talsvert

rekinn jafnvel með nokkuð myndarlegum halla þannig að ég held að við séum að sjá afleiðingarnar af því í raun og veru að það hafi verið farið of bratt í útgjaldaaukningu ríkissjóðs á undanförnum árum og ríkissjóður að lenda í töluverðum

fimmtán ára drengur lést af sárum sínum eftir skotárás í Malmö í Svíþjóð í gær annar drengur sem einnig er á

táningsaldri

var gerð á pítsustað í Malmö rétt eftir klukkan níu í gærkvöld tveir drengir á táningsaldri voru fluttir á sjúkrahús annar þeirra sem var fimmtán ára lést af sárum sínum hinn særðist lífshættulega og liggur enn á sjúkrahúsi löggæsla hefur verið aukin í Malmö enda hefur

árásin vakið mikinn óhug meðal borgarbúa fjöldi fólks kom saman við veitingastaðinn í dag og vinir drengsins sem lést lögðu niður kerti og blóm enginn hefur verið handtekinn vegna málsins en lögreglan í Malmö leggur allt kapp á að finna árásarmennina aðeins um sex mínútum áður en skotárásin var gerð varð öflug sprenging í öðru hverfi borgarinnar engan sakaði en bifreið gjöreyðilagðist

lögregla segir of snemmt að segja til um hvort atvikin tengist en hefur boðað frekari upplýsingar á blaðamannafundi á morgun

loðnubrestur á síðustu vertíð hefur valdið sveitarfélögum

fyrirtækjum og starfsfólki miklu tekjutapi dæmi eru um að árstekjur þeirra sem starfa í fiskimjölsverksmiðjum hafi lækkað um meira en milljón

vísbendingar eru um næsta vertíð gæti einnig brugðist og framkvæmdastjóri Síldarvinnslunnar vill að stofninn verði rannsakaður frekar loðnan er ekki bara mikilvæg til veiða heldur líka mikilvægur hlekkur í vistkerfi sjávar enda fæða annarra tegunda hún er veidd þegar hún býr sig undir að hrygna þéttir sig í torfur og gengur réttsælis í kringum landið miklar sveiflur eru í stofninum en heildarafli hefur farið minnkandi á hverju ári leitar Hafrannsóknastofnun að loðnu og þrátt fyrir mikla leit í fyrra fannst ekki nægilega mikið loðnuveiðar og veiðar á öðrum uppsjávartegundum skipta miklu máli í Fjarðabyggð og ekki síst hér á Fáskrúðsfirði þar sem loðnuvinnslan starfar loðna hefur verið veidd við Ísland samfleytt frá árinu nítján hundruð sextíu og þrjú þangað til nú samkvæmt aflareglu á að skilja hundrað og fimmtíu þúsund tonn af kynþroska loðnu eftir til hrygningar mælingar gáfu til kynna að það myndi ekki nást og því voru engar veiðar leyfðar á síðasta fiskveiðiári fyrstu mælingar fyrir yfirstandandi fiskveiðiár gefa heldur ekki tilefni fyrir svokallaðan upphafskvóta loðnan er farin að dreifast meira til vesturs og ekki er vitað af hverju minna af henni kemur til hrygningar eftir áramót verður aftur leitað að loðnu og þá kemur endanlega í ljós hvort það verður loðnubrestur annað árið í röð loðna hefur

verið næstmikilvægasta á eftir þorski útflutningsverðmæti síðustu loðnuvertíðar var næstum átján milljarðar króna og hefur verið mun meira loðnubresturinn hefur líka áhrif á fyrirtæki sem þjóna sjávarútveginum í Hampiðjunni áður Fjarðaneti í Neskaupstað hefur undirbúningur fyrir loðnuvertíð verið undirstaðan í vinnunni seinni hluta árs nú hefur ekkert þurft að gera við næturnar og sama staða er í

Eskifirði þar hefur loðnuvertíðinni fylgt vinna fyrir tíu manns í þrjá til fimm mánuði

um hundrað og þrjátíu milljónir króna

í Neskaupstað smíðar fyrirtækið vörubretti undir frosinn fisk tekjutapið var fjörutíu til fimmtíu milljónir og við hittum stjórnendur á skrifstofunni þau hafa þurft að segja

fólki upp megnið af tekjunum okkar eru að koma inn í

kringum loðnuvertíðina og svo

þannig að þegar að ein af þessum vertíðum er að bregðast hvað þá tvö ár í röð þá verður þetta pínu erfitt en ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýnn það hefur aldrei skeð að loðnubrestur hafi verið tvö ár í röð það má svona segja að loðnubrestur hafi kannski verið á tíu ára fresti

það verður en við skulum vona loðnan gengur meðfram suðurströndinni og á leiðinni aukast hrognin í

loðnan er fryst en hrognin eru líka kreist úr og unnin sér brædd í mjöl og lýsi hjá Loðnuvinnslunni á Fáskrúðsfirði hafa febrúar og mars farið að stórum hluta í veiðar og vinnslu á loðnu nú hefur dauði tíminn verið nýttur í viðhald og ýmis verk sem

setið hafa á hakanum en á meðan er engin yfirvinna þetta er einhver tekjulækkun tíu til tuttugu prósent

rúm milljón hjá sumum

sem hefur komið hér inn á

stólað á þetta minnkandi tekjur þýða minna útsvar til sveitarfélaganna skýrsla sem gerð var fyrir Samtök sjávarútvegssveitarfélaga sýnir að fimm sveitarfélög hafa orðið fyrir tekjutapi vegna

mest var tapið í Fjarðabyggð tvö hundruð og áttatíu milljónir hefur þetta haft einhver áhrif á framkvæmdir eða þjónustu sveitarfélagsins það er þannig að tekjuáætlun sveitarfélagsins er mjög varfærin svo hafa líka þessu sterku félög sem hér eru reynt að bregðast við með einhverjum hætti þannig að við höfum

að blása af neinar stórar framkvæmdir nei en hvað gerist ef þetta endurtekur sig þá þurfum við að fara að draga saman í rekstri sveitarfélagsins við getum ekki endalaust gert þetta ekki nema það komi eitthvað annað til hjá Síldarvinnslunni í Neskaupstað minnkuðu verkefni og einnig launagreiðslur fyrstu þrjá mánuði ársins lækkuðu launagreiðslur um þrjátíu og fimm prósent miðað við sama tíma í fyrra

þetta kannski í hlutfalli bara svipað um þrjátíu prósent tekjusamdráttur vegna loðnu en auðvitað erum við ekki að barma okkur mikið við erum að koma út úr mjög góðri makrílvertíð það var aukning á milli ára við vorum í mjög góðum mörkuðum með mjöl og lýsi veiðar og vinnsla á síld gengu vel þannig að það er margt jákvætt líka þó að það hafi ekki byrjað vel þá er árið búið að spilast

ágætlega en auðvitað er þetta líka áminning á íslensk stjórnvöld og á okkur að við þurfum að rannsaka þennan loðnustofn mun betur það þarf einfaldlega meiri fjármuni það kostar stundum pening að búa til pening er þá hætta á því að loðnan sé þarna en við finnum hana ekki af því að við rannsökum ekki nóg hafið er stórt og þó svo að við höfum ekki náð utan um loðnustofninn á síðustu

vertíð þá er enginn sem segir að hún hafi ekki verið þarna það er að breytast eitthvað í göngumynstri loðnunnar sem þarf að rannsaka og komast að því að loðnan er einn

í lífríki hafsins hér í kringum okkur þess þá heldur að leggja aukna áherslu á að rannsaka þennan stofn kjörstöðum var lokað á Spáni nú klukkan sjö búist er við fyrstu tölum í þingkosningunum um klukkan átta samkvæmt skoðanakönnunum verður Sósíalistaflokkur forsætisráðherra áfram stærsti flokkurinn á þingi þetta eru fjórðu þingkosningarnar á Spáni á jafnmörgum árum síðast var kosið í apríl á þessu ári þá fékk Sósíalistaflokkurinn einnig mest fylgi hann náði ekki að mynda starfhæfa ríkisstjórn og því var kosið aftur í dag ef skoðanakannanir gefa rétta mynd af niðurstöðum er útlit fyrir að enn og aftur reynist erfitt að mynda ríkisstjórn á Spáni hvergi á

Norðurlöndunum eru hlutfallslega fleiri konur sem gerast sekar um manndráp en á Íslandi þetta leiðir ný samnorræn rannsókn í ljós þá er hlutfall líkamsárása án vopna sem leiða til andláts hæst hér á landi hundrað og sjö manndráp voru framin

frá aldamótunum nítján hundruð fram til tvö þúsund og sextán nærri helmingur

borin saman við manndráp annars staðar á Norðurlöndum þegar við berum saman Norðurlöndin þá er Ísland og Noregur með lægsta tíðni manndrápa Finnland hefur sérstöðu þegar kemur að manndrápum því þau eru nærri því tvö á hverja hundrað þúsund íbúa að jafnaði á ári

þau núll komma fimm rétt er að geta þess að hryðjuverkin í Útey eru ekki með í norsku tölunum í Finnlandi eru manndráp algengust í dreifbýli en annars staðar á Norðurlöndum eru höfuðborgir hættulegastar algengast er að þessi mál eigi sér stað innan veggja heimilisins það er að segja inni á heimili brotaþola geranda eða eða þriðja aðila hér á landi eru flest manndráp á nóttunni en í Finnlandi

eru flest manndráp hér á sunnudögum en annars staðar á Norðurlöndum á laugardögum nema í Danmörku þar sem flest manndráp eru á

og Finnland skar sig svolítið úr í áfengisneyslu voru undir áhrifum áhrifum áfengis á Íslandi og einnig mjög hátt hlutfall í Finnlandi eins var hærra hlutfall milli maka og fyrrum maka í Danmörku og Noregi á Íslandi og hinum Norðurlöndunum

er mikill meirihluti þeirra sem fremja morð eða deyða þó er athyglisvert að skoða hlutfall

sautján prósent þeirra sem gerast sek um manndráp á Íslandi eru konur en aðeins níu prósent í Svíþjóð hér eru karlmenn stærsti hluti þeirra sem falla fyrir annarra hendi eða rúm sjötíu prósent en rétt rúmur helmingur í Noregi en hver eru

skotvopni var beitt í átta prósentum tilvika hér á landi en þrisvar sinnum oftar í Svíþjóð ísland sker

úr um fleiri hluti þannig eru líkamsárásir án vopna algengara banamein hér en annars staðar á Norðurlöndum það er banamein í þrjátíu og fjórum prósentum manndrápa hér en aðeins sextán prósentum tilvika í Svíþjóð það eru þá oft eins og

Faxaflóahafna segir landfyllingu við Laugarnestanga ekki ógna áætlunum um vernd

unnið er að framkvæmdum við rúmlega tveggja hektara landfyllingu austan Laugarness á vegum Faxaflóahafna efnið sem notað er í hana er að mestu leyti fengið frá framkvæmdum við nýjan Landspítala eða um tvö hundruð þúsund rúmmetrar af alls þrjú hundruð sjötíu og fimm þúsund okkar hugsun var sú að hér gætu komið aðalstöðvar Faxaflóahafna í framtíðinni fyrir okkar skrifstofuhald hafnsögu verkstæði og og bækistöð Jón hafi engin áhrif á það hvar skemmtiferðaskip leggjast að bryggju og þá hafi framkvæmdirnar ekki áhrif á áætlanir um vernd Laugarnestanga ég sé það nú ekki alveg því

þessi fylling er öll utan

og utan verndunar og

hún er mikið til í hvarfi frá Laugarnesinu en það er alveg rétt að hérna út á enda á Laugarnesinu geta menn séð að þessu

ekki áhrif á útsýni til Viðeyjar hér munu engar stórar byggingar rísa þetta eru ekki nein nein stórhýsi eins og þú sérð við Sæbrautina þetta er alls ekki svo og þessi fylling yrði að talsverðum hluta til bara opið útivistarsvæði hérna yrðu gönguleiðir meðfram ströndinni og og útsýni og göngusvæði fyrir opinn almenning eins og til dæmis frágangurinn og fleiri stöðum bæjarstjórinn í Ölfusi áætlar að íbúafjöldi í sveitarfélaginu muni allt að þrefaldast á næsta áratug þar rís nú fyrsta fjölbýlishúsið

í tvo áratugi á methraða en það kemur tilbúið til uppsetningar frá Rúmeníu

í Þorlákshöfn um miðjan október lóðirnar voru auglýstar á þriðjudegi og voru þær allar farnar á fimmtudegi þar sem draga þurfti á milli umsókna í nokkrum tilvikum þessi mikli áhugi kom bæjarstjóranum ekki á óvart íbúum í sveitarfélögum umhverfis höfuðborgarsvæðinu hafi fjölgað umtalsvert á liðnum árum og sér hann fram á enn frekari fjölgun á næstu árum íbúar í Ölfusi um áramót voru um tvö þúsund tvö hundruð talsins við verðum með svona sex til sjö prósent íbúafjölgun hér í Ölfusi árið tvö

þúsund og nítján

að hún verði ívið meiri á næsta ári við þurfum að ráða við fjölgunina og teljum okkur ráða við svona sex til átta prósent á á ári og kjörstærð á þessu sveitarfélagi væri svona fjögur til sex þúsund íbúar og ég tel að þetta sveitarfélag verði komið þangað á svona átta til tíu árum þessari fjölgun fylgir mikil innviðauppbygging svo sem gatnagerð og stækkun skóla og leikskóla sem áætlað

ráðast í á næsta ári Elliði er ekki í vafa um að hagstætt íbúðaverð spili stóran þátt húsnæðiskostnaður er bara eins og skattur ef

átján milljónum á lóð fyrir fyrir einbýlishús hér í Þorlákshöfn og

þá er þetta greiðslubyrði á tuttugu og fimm ára láni upp á hundrað og fimmtíu þúsund kall þetta eru fjörutíu og fimm milljónir á húsnæðisláni til tuttugu og fimm ára og fólk getur notað fjörutíu og fimm milljónir mun betur heldur en til að greiða það beint til þess opinbera fjölbýlishúsið hér fyrir aftan mig er ekki eingöngu merkilegt fyrir þær sakir að þetta er fyrsta fjölbýlishúsið sem rís hér í Þorlákshöfn í hartnær tvo áratugi heldur er

ansi nýstárleg burðarvirki hússins er úr allt húsið er forunnið í Rúmeníu og því þarf eingöngu að skrúfa það saman þegar hingað er komið það tekur tvær vikur en allt ferlið tekur um fjóra mánuði verktakinn segir að með þessu móti megi lækka

sem er þriggja hæða

stúdíó tveggja þriggja og fjögurra herbergja íbúðir sem eru á bilinu frá rúmum tíu milljónum og upp í tæpar þrjátíu Jón Valur segir að húsið standist allar þær kröfur sem gerðar eru til bygginga á Íslandi

en á Íslandi þannig að þeir eru svo sem vanir því með því að kortleggja skipsflök má sjá að Eyrarbakki var lengi

landsins segir fornleifafræðingur hann áætlar að um þúsund skip liggi á hafsbotni undan ströndum því að kortleggja skipsflök á grunnsævi við Íslandsstrendur ég er náttúrulega fyrst og fremst að reyna að fá hugmynd um

geri ég í gegnum

Íslendingar voru náttúrulega svo góðir í að skrifa

þeir lýsa oft

margir farast

hann gæti fundið skipin við tekur leit og svo rannsókn á varðveislu þeirra með ýmsum tækjum og köfun kortlagning getur varpað ljósi á breytingar í tímans rás

utan Reykjavík er ekki sami fjöldi rannsóknin nær aðeins til stórra þilfarsskipa en þrátt fyrir það er fjöldinn mikill frá

fram til nítján hundruð og tuttugu er ég komin

fjögur hundruð skip sem nánar verður fjallað um rannsóknir Ragnars í Landanum klukkan átta Vigdís Finnbogadóttir fyrrverandi forseti segir að barnabók um kjör hennar sé góð leið til að útskýra og kynna

fyrir börnum hversu mikil tímamót það voru að kona var í fyrsta sinn kjörin forseti í lýðræðislegum kosningum mikið og margt hefur verið skrifað um Vigdísi Finnbogadóttur bækur og fleira rán hefur skrifað bók fyrir börn sem segir söguna af fyrsta lýðræðislega kjörna

í stofunni og svoleiðis og svo hittumst við í lokin líka þar sem hún hjálpaði mér mjög mikið að gera þetta enn betra fjöldi barna þekkir nafn Vigdísar en það er ekki víst að þau hvað þá önnur börn geri sér grein fyrir tíðindunum og tímamótunum

Vigdís segir að bók sem þessi sé ágæt leið til að gera börnunum grein

hvað þetta þýddi

bók svo ágæt við getum verið hreykin af því ég

sjálf að ég væri fyrst í heiminum en við getum verið hreykin af því að það gerðist hérna heima á Íslandi að heil þjóð heil þjóð treysti sér til að kjósa konu

vera svo gott fyrir ungar stúlkur úr því hún getur það þá get ég það sögunni er fylgt nokkuð vel í bókinni og nefnd ýmis atvik í ferlinu til dæmis þegar

áhöfn vestfirsks togara skoraði á Vigdísi að bjóða sig fram hún segir að bókin sé skemmtileg og í henni sé margt sniðugt til dæmis eins og þegar ég stend fyrir framan Alþingishúsið og er að taka við embættinu þá heyrist Jón Sigurðsson segja vér mótmælum þessu ekki sem fæddust í Þýskalandi fyrir tveimur mánuðum sáu hvor annan í fyrsta sinn frá fæðingu á dögunum ástæðan er ekki sú að þeim

hafi verið haldið aðskildum

þeir eru nýbúnir að fá sjón húnarnir virtust ánægðir með það sem þeir sáu þegar þeim var leyft að leika sér saman þeir eru byrjaðir að skríða og fá væntanlega að kíkja úr híbýlum sínum með móður sinni fljótlega á nýju ári

eru þær fyrstu sem fæðast í Þýskalandi aðeins eru tæplega tvö þúsund fullorðnar

eftir í heiminum og þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum á sunnudegi það var mikið undir þegar

City mættust í toppslagnum í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Anfield í dag við kynnumst betur bestu börn sem dvelja í yfirfullum flóttamannabúðum í Grikklandi skaða sig í örvæntingu og berja höfði í gólf og veggi segir íslenskur starfsmaður lækna án landamæra hann líkir ástandinu við helvíti á jörðu innanlands og millilandaflugi hefur verið frestað eða aflýst í dag vegna veðurs mesti lögreglan í Malmö leggur nú allt kapp á að finna árásarmenn sem skutu fimmtán ára dreng til bana og særðu annan lífshættulega í gærkvöld

loðnubrestur annað árið í röð gæti neytt Fjarðabyggð til að draga saman í rekstri sveitarfélagsins fyrirtæki urðu fyrir miklu tekjutapi þegar vertíðin brást og heila milljón vantaði í launaumslagið hjá

sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld